Mapuo'h-ru, mapuo-ruh and meh-meh, nah-mah, pi-mobu kpah, mobu kalo-ra-nah-nhna-meh, akwuan-ka-gbaje, nie-grown, meh-meh ah-meh ali-meh, nah-mah. nah-mah. akeina-mah iwui, woru-iwuiri-wui, akwo-ru iwriwui, ah-meh ali-meh, abah-gbah, akwi-nyion isom, mabua-zi, akwi-nyi isom, mabisiri, ina-ni kobo aleni-yi-ni ikobo-okpo meh, onah-mah-weije aba-dei imimeh awo'h okpogo ah-meh, abi-soru abiri, are-ni-dorlah onu-nahn-kaleh onyimi ohn-kali imimeim oneh-kwa-azi-meizi norhn-meh or-meh-meh, aliyu ni or-meh-meh. meh! akuan-miwi, nyi-isom mabua!! abisiri, agbah, okpo-kpo-kpo-kpo-kpo-kpo-kpo-kpo-kpo aleini-yi-ni-tajan-meh, misiri ni tajan gbleh-gbleh nii-ru na-misiri-meh, akwinyi isom, alamor-loza agafu abah-bi-mi-zenze, makwinyi agi kwom zenze meh-meh neeh, onah-mah-ah-ahyor-meh Ah-wu-tchi yah, ah-eika-nah amio-ru tchor, amio-ru, or-meh-meh anah amio-ru, mobua-anah ala-maga piku e-gbobu, kpaah!! bua-ba-dun tcha-tcha waaah-meh, amio-ru, Azi-in-kpora nah-mah beibo inkiri-meh, kali-aleini yun-ni eigedebia ah-mah geyi inkir-meh, ahan-kiri-ameh-ali-meh, ali-zi mehvtah, igbleh-dei, isa-ayah, sanivsah or meh-meh ali-meh, omah-mi wui kpio-kpio-kpio-kpio-kpio-kpio-kpio ah-hanh na-mah-ha-ah-ah ayorkalimadiem gbleeh gbleeh ni-chwui meh, meh-meh-nun-nah meh. Woru, akun-kwom ahin-nanizogah, omu-nyi, nikobahe izor ga-ibida-im, kizorgah-ah meh abi-ba dim mah-bua, mah-gu, naba fii gbleeh-gbleeh-gbleeh-gbleeh-gbleeh-gbleeh-gbleeh-gbleeh tah!!-de-deh isi-alakaba tchen, onuakaba gu meh, ah-zei-chworn, azor-atro'hn onyi, azii. opworh-nyi onyi Ah-mah-li-meh, nitah-ba-bah abah akun no-nun na fii meh, ah-wui-tchi-yah, onu, oh-natche-meh woor!!, mizorga alibi, nitah bah adakwa, woh-pwor'hn okpu-o'hn ala-gba-gbaaah-meh, tabah-dei, abaki izorgah makeini zii, woor, amoloza, kpa tchi-tchi aha-bah hiebeh kalua omyi-nyi, mah-biebeh kala-mizorgah ali-bi-meh no'h-oru-kala-or-meh ala-mah-pana meh-nah asi-muorna-meh-alah mah pah meh, e-chworu neni yun ni chwui-meh, yi-yunh ni-chworu, e-chworu kor nah-norhn tah akpio, e-chworu ah-meh ali-meh, woru, dei-kali mobu na-mah pah-meh, woru kali e-chworu ah-meh ali-meh, kali-mobu ah-meh na-mah pah kpeem keinenia oh-nama-bi-mah na-mah tchor-nah meh ahin-nani-mizorga, miruoru iriri-yah, mirasun du-yah miror-orchapupu-yah, mah-kworu, mah kwui-mobu, mah-kwah, makeinizi nitah-zi ahan babi nah-ni gbleeh dei inyi tei, nta yoronah.